La ampisafidiana zany aho hoe aia ny tiako mino azy rano pompy moa rano vovo, aleoko misafidy rano pompy gnatony ny rano pompy efa vita dion'olo aby bakany zay i vo migiridy anatin'ny robinet tegna toy, izay i vo mandeha amitenga atoy.